चिड़िया जब आपस में बात करती हैं। तो वो भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती रहती हैं। और जो उनके माता पिता होते हैं वो उनकी जैसे बोलना चाहते हैं। उनकी नकल करना चाहते हैं।